Chini hayung o eksho ni sai kwbang swui ni jaat tongo. O swui ni jaat rok wngkha kaam khainai swui dolkhai tongnai swui thwngna kwrwng swui sikari khainai swui mal mata rwkhlai nai chikon swui tei futla hai swui. Kaam khainai swui rok khe phaan gwnang sijak swui tei aborok wngkha siberian husky alaskan malamute saint bernard tei boxer swui. Dolkhai tongnai swui rok khe border collie australian shepherd german shepherd collie tei corgi swui. Thwngna kwrwng swui rok wngkha labrador retriever golden retriever cocker spaniel english setter tei irish setter swui. Sikari khainai swui rok wngkha jack russell bull scottish west highland white tei airedale swui. Futla hai swui khe chikon tei aborok wngkha chihuahua pomeranian pug shihtzu tei maltese swui. Hayung rwngwui teensho chollish ta jaat ni swui tongo.